Raha hita anatiny tomobiligné voalohany mola izy misy laroagny efatra aroa alôha aroa afara, avakeo izy misy sezy, avakeo koa izy misy motera, avy eo izy misy i <hesitation> volant aveo izy misy i de misy varavarana izy igny mbo afa- afahana miditra ndreky mivoaka.